ما نجمش نقول إني جيد في زراعة الحدائق، لكن نحب النباتات. عندي شوية نباتات في الدار، كيما الصبار والأعشاب. نحب نعتني بيهم، ونشوفهم يكبروا. الزراعة تنمي علاقة الإنسان بالطبيعة وتخلي الجو أكثر جمالًا.